ارے یار وہ پیزا کا نام سنتے لوگا کوئی دماغ میں آ جاتا ہے، ان ہیلدی فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے۔ لیکن اصلی بات کیا ہے، گھر پہ بنایا نا، اکدم ہیلدی اور ٹیسٹی بھی رہتا ہے۔ کیونکہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رہتا ہے۔ سب سے پہلے بیس سے سٹارٹ کرنا، وائٹ <hesitation> میدہ لے کے اس میں پورا اکدم ملٹی گرین فلور، جو بھی ایڈ کرنا ہے کر لے کے۔ اوٹس، کالی فلور اس کے اوپر ایسا ڈالنا، اب سوس کی باری آتی ہے، سوس کو ایسا پورا ایسا ڈال کے، ایسا پورا گھس دینا۔ پھر اوپر ٹومیٹو، گارلک، تھوڑا اولیو، مسالا یہ ڈال کے پھر ٹاپنگز، چیز ڈالنا۔ اس کے ساتھ میں مشروم ڈالنا، پھر اس کے نیچے بروکلی ڈالنا، ڈال کے اکدم جو بھی اپنے کو چکن کے جو چھوٹے چھوٹے پیسیز یا پنیر کے جو کیوبز ہے وہ ڈال کے <hesitation> اکدم آون کا ڈھکن کھول کے ڈھکن کے اندر ایسا رکھ دے کے۔ دو منٹ کا ٹائمر لگا دینا، دو منٹ کا ٹائمر لگایا بعد میں اپنے کو زبردست بہترین کام پہ آتا۔ اکدم دو منٹ میں پیزا بن کے اپنا ریڈی ہویا تھا، مزے لے کے کھانا، ہم سمجھ رہے ہیں نا، اکدم مزہ آ گیا۔